Agaraweej renndinan, ɗakkondira ɗereeji. Waɗi ko njamndi, so ko a ɓoɗɗi tan ni woni njamndi ndi ceŋo e ɗereeji ɗi, jannga ɗum, jannga dow, jannga les. Ni woni fof ɗakkondira.